د لاسونو مینځلو طريقه: لومړی لاسونه پاکو اوبو ته ونیسئ. صابون واخلئ او دواړه لاسونه ښه مسح کړئ. د ګوتو ترمنځ، نوکانو لاندې او د لاسونو شا هم په صابون پاک کړئ. لاسونه لږ تر لږه شل ثانیې صابون کړئ. وروسته لاسونه په پاکو اوبو ښه پرې مینځئ او بیا یې وچ کړئ.